زما په ګمان په رستورانتونو کې درې خورا ګران خوړو کې سره شوي ماهیان، اسټیک، او سوشي شامل دي. سره شوي ماهیان معمولاً د شپیته ډالرو پورې کیدای شي، اسټیک په څلویښت ډالرو او سوشي په اتیا ډالرو پوري وي او زه فکر کوم چې دا نرخونه باید نیمای نه هم کم وی.